nako ngom mia nabo nabo mena ngeko sinoto ada yang yoma oto ma oto mena pa biu biu mena gota makahi pade ogota ma kai o pongaka de asa pa sarong makai maena pakiauku pasaroka de asa o gososo posi ganu de posi biu posi kiloli maena biar onabo mane ilamo pa oto maena itingaka tapi koloto pabiu maena ma ruma saki kaduka pabiu pabiu maena pel lo kolia madadamunu demena ma damunu maena ma ronga mane oka ngomi misi aso sou tobuku sou tobuka maena binatang tomo masou jadi padehe magena bukan padehe tapi pa utu tapi padehe de nanga uru posi deda so po dewela posi sou maena ma kiaku ma nabo maena sou tobuku mane cara o kia sou untuk untuk o sou o kia o loloda ma laba ma sou.